Ore' sia ore' tumakaweng <hesitation> acara ne pihoan su kampung, pihoan su waleng kite, karna ore' <hesitation> makaweng kite one <hesitation> kapandungan kite one tomolaliwu one to mangehom apatu pamake su pesta <hesitation> one tu <hesitation> stanak kite tu onesu rapuan kite, onesu birman-birman kite, panuntu mengase mulaliwu' mangase <hesitation> makompak ore' <hesitation> apatu kapandungan kitesu pesta su acara te mangase ren mangehom <hesitation> ore' sikite kuna' mapalus one mapalus wo mulalaliwu' ikite' kangan te one su kampung, jadi ore' pihoan kite su restoran, su kota, ore' su gedung-gedung to mewah te ate i manganamsu <hesitation> kampung <hesitation> tera ni undang ore' mangase <hesitation> makewe tana ton te ore' <hesitation> pandung mangase tan tera <hesitation> onesu kupang pamayen opa mayaren bamayaran oto, tan ore' pihuan su kampung su waleng kite te mangase <hesitation> masenang. mangase masenang. mangase mulaliwu mangase mangehom wu tanakite rakelto mayuma te tu pandung ikite ore' pesta pihole suwaley, pihole su kampung. makoto marame ikite teto kapadungan kite.